भारी धूल थें साफ करना कू सबसे अच्छू तरीका च एक नर्म कपड़ा कू उपयोग, सौम्य पाणी और क्लीनर का कॉम्बो का साथ सबसे अच्छू सफाई अभियान करै जौ । कुछ भी ज्यादा फैंसी करना की आवश्यकता नी च। धूल थें बिना फैलायां या उड़ायां हल्का नर्म कपड़ा से आराम से पोंछी थें साफ करै जै सकदु।